Jue yë map yë, kap yë je'ijk myëxtuk y ko'o yë dun je'ijkë n]ëx pyuch, myadë, yë kon mët'sëyë yëdun myëxtuk, myë tëkëk xëbë manyt jedun myat'në, yë repollo yët's dun ku madax xëja jadun dun nëx wa'atyë, yë zanahoria yë dun wët'spë ku tëkëk ku madax xë kaba dun jyek.